Agbe ya me ne mì dzɔ va, etsɔ le vo, egbea tsã le vo, ya wɔ ŋɖewo le tsɔa, kpɔ ya gblɔ nya ɖe ne nɔviwo ŋtɔ le tsɔa, egbe ya va ɖo ŋkui ava be ne me nya ɖe, nya ya ne megblɔ ne nɔvinye le tsɔa, me dze be ma gblɔ anya ya nɛ o, vɔa me dzo gblɔe nɛ le tsɔa vayi, ya va do dzesi ɖokuiwo nenema. Wò ŋtɔ ana anyi le tugbedze wò me, alo yea nanyi le viwò dzidzi me, alo viwò ŋtɔtsã, ya tsɔe ade viwò ɖe ade dɔme vɔ ava gblɔ be dɔya ne me medo viya ne menya, dɔ yi ke me made yi ke, nye matsɔe ade dɔ ya kea me o. Eli be abu tame akpɔ tso nenema ba gbe wò ŋti. Kpoa ya wɔ nu via vɔa etsɔ ya va gblɔ be, ne ɖe me nyae ɖe, nye mawɔ nu ya akea o. Eli be ele nenema ya wɔ.